Amiko manokana aloha miketsiky an-tsagno ny tiako satsia tsy depansy anao, afaky miketsiky zay raha tianao anao fa tsy mandany vola amin'ny hôtely agny, zay aloha itiavako anazy. <noise>